Chamouko oyeporu ipuere vaera ñaneaka kia oeki ipuere vaera yande jeta yae yande yandekivai o oime yave jeta ñaneaka tieteiva jaeko tätama yandea ikia ñaneaka ikia jare pipeviko yayeyoe opavaera yandekia oa sugui